Pus kauk pus kauk latsau majau se nip tumei tameiñ pus majau jui ch'e de lakeje pus saria lataung pero majau per si ndujuai kauk tumei tameiñ per si kauk ni lau ngumang dios es bien ngul'ajau bien nim'jia'ap lem ngjai si ni tumei tameiñ per rapu ni kanen li'iajaun lo ke mas li'iajaun es ngumang dios kuande kauk nu'u si bien tajeung se tumei tameiñ ni tumei per aives tajeung dios bupa'aik kauk mi'ia. Pues kauk la'eje pues kauk la'eje ke pur mas lumei tameiñ por mas ngjai kauk lamagn mas tameiñ per rapu ni kanen li'iajaun cuando ya dios lan'eje k'ua ma k'ua matu pus ya rapu tameiñ ni kanen kanen li'iajaun ni kanen namaiñ mut ya pus sau lo ke dios ndujuap es napu ne li'iajaun kauk la'eje por mas tumei tameiñ per si ya dios ba'eje kauk napu kusap ya ya ya manamaun re kumejeu pus rapu ni ke li'iajaun rapu mi'ia malajaiñ lo ke mas li'iajaun es ngumang dios komo ndu'uei ne xikjiuat ndubuk es napu ne li'iajaun